Este bueno njaki kakivia hora kixhi kuachi este kixhi yo'ó ende iño hora, uxa hora pero hora kuu nriya'a kuu normal yochi este onde ona hora xavandote ndava tuva'a yuu.